Jamɗe boɗeejo kam meɗatako nanugo mone, seyo ko suno bana himɓe. Ɗun waɗatako gam ko hauri tagi ɗi kam na bana ɗun neɗɗo. Neɗɗo tan marata emotions